Kontak gena ge ngom kare so gahi so loho coma so sone balon, kontak ge si ngone butu so loho ge strom ge ena tagi dadi balon gena ena loho, si ngone so sone strom gena ena tagi rewa, dadi balon ge ena sone.